Ndakhavira mang’ondo gandi ndaana ryashara vya kuguriza isavuni nii ijumbi muusogoni icheptulu mang’onda goga gamaa gambira ndakhola vyashara mbaka na sai shikhora vya shara sasa shiringi mia mbili yeneo no ibaati yanje yaghuranga kwagana nayo na yakhonya kabisa.